﻿A ghani ghi tsikhi tsagani ghu fali Sir ko ghi fali muʒi taghun ti Bauchi koga hesitation ɗin dai Yuuwi wi ghi bayan ai ghani gha lai mun Isiga tsagi wi P’iyatina Sai ghi kan ghamani, ghi tikhi subana ghina civusin khin tsaghisin, sa muna naho wuyi ca nguwa bu gyishiya muna tsigawa, wuyan lthin suban bu gyishiya mun tsigawa? mi ba ya U’mawa? Mi baya tawa? Ku ba ya hesitation ghikhi yani bu wu layi tsighisin ghaa? Ghani ba we’e mi ba ghi ndaka U’ma mun p,a tsagi wi p’iyatin khin lthina? Ni wuti shadi, sai ghi u’n kulina, gha din kuhina ba ghi tikhi lthin ghi sini civusin, ghi sini civun nasi, ghisini tahiyi tasin ghi sini ʒhayi khin varakhi tasin. ghi kumiya to ghi ndaka Iya taghi khin lthin ɗi gadi ɗi a ci, ba ghi ghu ndaka ʒa mun Vula layani ba ghi hi ndaka ʒa mun Vula Layani ba ghi hi ndaka ʒa khin mun ya vulau Layani, ghan we’e ci gyishiya ɗin ghi ghu bayan mun paa ghaman khin subu gyishiya mun paa ghaman khin lthini, ci gyishiya muna paa ghani khi. Lthini, ghani ghulhu buni ba ghi p’aya ghi tsigayan khin lthini sai mun kuma mi ba ya U’mawa, mi baya tawa, ghani ya ta yani bu kwa gyishiyakai ghi ndaka khiya ghaman muna vaghau, ghani ya uma, ghi ndaka ʒha walayu, gani ya U’ma yan gyishiyakai, ghi ndaka ngingiya mun ʒha ghaman khin lthin muna ta Vinahi khin yani bu ya umau, ghan we’e cabu ʒhu cabu ndaka ʒha mun kuʒa P’iyoti tsagi khit lthini, cabu ndaka ʒha muna naha ghaman lhar lthin gwan ya nahuni lhar.